Anead hí an dínasa nilauzuan hei fráuat hei an tifangoon á. Anead hí an rúan plead hei zo á traa áni á. Anead kwaeawd hei dí téan hei daman áni á. Aneam lauzuan hei gai nidaan g̱áxára saadón áni.